ཐ་ཀོ་ལོམ་བི་གིས་ནམ་ལྷ་ཀི་སྐོར་ལོ་ཨ་ཧུ་བ་ཅན་དེ་ནག་ཅ་ཀེ་དེ་ཁ་ཐོང་གསུངས་པའི་སེ་ན་ད་ ཐ་ཐོ་ཀོ་ལོམ་བི་ན་ལུབ་ཏེ་ཁ་ཐ་དུག་ཡེ། ཁམ་པ་སེ་ན་ཀོ་ལོམ་བི་གིས་ནམ་ལྷ་དེ་བཅུ་གྱི་རྒྱ་ཆར་ནག་ཅ་ཀེ་དེ་ཁ་ཐོང་པོ་རེད། ཨོ་དེ་པ་ཏེ་ཨོ་ན་ལོ་ཐ་ཐོ་མང་གཞུས་དེ་ཁན་ཐོང་གསུངས་པ་སེ་ན་དེ་ཧོམ་དོངས་སུམ་ཅེས་པོ་ ཐུམ་ཆེ་བ་ཕོད་དོ་ཐོང་གསུངས་པ་རེད། དེ་ལེ་ཀོ་ལོམ་བི་གིས་ནམ་ལྷ་གིས་ལུང་མ་ཀེ་ཤུག་དེ་ཁ་ཆེར་དུ་ག་ སེ་ན་དོ་ལུང་མ་ཀི་ཤུག་དེ་ལྔི་སྒོར་ལེགས་ཏེ་ལྟ་དུག་ཡེ། ཨོ་དེ་པ་ཏེ་ནིམ་དབུར་དེ་གཞུང་སྨད་ཁེ་གྱབ་ལཱ་ན་ཅབ་ཁ་ཕཧ་ཤེ་དེ་ཡང་ཁུ་ཁ་ལེན་ཟིང་དུག་ཡེ།